<noise> Mebɛpɛ dɛ nkyɛ mͻkͻ akͻnenam po do, nsu do na menya esuadze bi afa abͻdze ho kyɛn dɛ mobͻkͻ wimu na makɛnenam wimu. Osiandɛ, wimu no wͻ sor. Na biribiara kͻtͻ kyema wͻ wimu a, annhwɛ a na metum mabͻbͻ famu. Na mobͻbͻ famu so a asaase yi do yɛ dzen, na mekowu. Na mbom, nsu no a mɛnam do no, mɛtsena hɛmba mu, biribiara bͻkͻ do na menya suahu beberee.